Antony hilavan̈a fampiasan̈a izy baka fan̈aboaran̈a mofo. Maraindrain̈y isaka maraindrain̈y in̈y ze afaka mampiasa zo aviô atsatoko ze koran apetakanô fily aviô bin̈iafinô ze giriapay atsofotro-nô zen̈y mofo zay tianô girien̈a vita edy.